זייף דארף מאכן ריין סאו אסאך מאל קען מען אפוואשן עפעס מיט וואסער אבער מ'דארף זייף עס צו מאכן עכט ריין, אינגאנצן ריין. סאו זייף איז דא צו מאכן ריין זאכן. הענט אדער געשיר אדער סיי וואס- וועלכע מינע זייף ס'איז נוצט מען עס פאר יענע זאך און ס'מאכט ריין.